موضوع اني كويس في- في الزراعة <hesitation> ما قد جربت الصراحة لكن اظن إن الموضوع سهل شوي <hesitation> كنت كان بودي إني أجرب في الفترات الأخيرة كنت افكر إني أزرع السطح في البيت <hesitation> بعض الخضراوات بعض الورود ب- ب بحيث انه هو يعطي منظر جمالي أكثر لكن الوقت ما سمح الصراحة